إذا صديقك ما عنده وقت للقراءة ممكن يقسم وقته بطريقة أفضل مثلا يحدد وقت محدد كل يوم للقراءة. اه حتى لو كان ربع ساعة بس ويقدر بعده يحمل كتب الكترونية على جواله أو يسمع كتب صوتية أثناء القيادة او التنقل. في بعض طرق ثاني مثل قراءة فصول قصيرة أو مقاطع من الكتاب. بدل ما يقرأ الكتاب كله مرة واحدة.